د آسترالیا ورځ د جنوري په ۲۶مه نېټه نمانځل کیږي. په دې ورځ، آسترالیایان د خپل هېواد تاریخ، کلتور او لاسته راوړنې نمانځي. په آسټرالیا کې په دې ورځ بېلابېل فعالیتونه ترسره کیږي، لکه پریډونه، کنسرتونه، د اور لوبې او د آسټرالیا بیرغ ته درناوی. د آسترالیا ورځ د ملي یووالي او د هېواد سره د مینې څرګندولو لپاره یو مهم فرصت دی